Lau tele báh, báh éh ain naum jé oh báh fu ain shoih pi yih oh tele chia jo-jo pues ih mah oh por que laig oh lau jo ahí bui lau bah fu cuoh oh control yi oh tle chía íh máh oh íh yí oh au báh fu né jé dau ré sáh chin, záh chin auh bá éh ain naum gi jé cóh co áh shía báh có disco joh fu dau jéh náh náh jo tein oh disco oh taih muoh por que fácil jo-jo éh bá bui báh <noise> bá muho buih áh la joh oh oh éh buih laig ain zhoi paih máh bá fu éh ti réh záh chin tele ti-ti zah chim mu jóh ih-ih mah oh tsi oh éh buih bá pe bha fu gibá cosa máh lau shia bá buih gi shiu oh ba éh laig gi máh báh ba fu có cosa bui gi laig báh- báh có cosa buioh báh có cosa fácil joh maoh éh laig oh máh bá fu yih oh tele chia au guin oh canal éh bá gu jé au bá gu chin oh chia au chin oh cable éh tih chin oh buh no je ti tza chim muho áh chá ih mah oh áh la jóh por que oh buih jo laig báh fu gi da báh máh có cosa shía gi báh jo-áh joba co cosa bui gi oh éh laig gi dá ba fu ba mah gi co áh la joh laih có cosa buih laig oh máh.